<hesitation> epe eependo olachoptai pendo sikotepi koekeny, ko ayoi akande chumbik. Bas kokeny asirikeny kitilalatilii kotendenitu andatia kende taput baas sokoyamyo. kokeny koo kitilatili kora akinde asista.